والله بفظل إنه نكون قادر على الحديث بكل اللغات الأجنبية أكثر، خاطر ال <hesitation> باش القدرة على التواصل مع الناس من مختلف الثقافات والبلدان، باش <hesitation> تخليني كون عندي فرصة أكثر باش نفهم العالم أكثر وبصفة خير معناتها، ونفظل بالطبيعة إنه نكون نتبادل الأفكار والمعرفة معاهم ونبني علاقات مهنية ونحاول نطور من الشخصية متاعي أكثر.